Jue jaya'ay a'ax mas ëyë'ëp es, yë futbol tidën yë xa'atyë kap ëch mana du nuk ayëkyë kap nëxondakyë koch yëdun omyam nuk ayëkëp, nixpëch dun ko'o a'ax ëyëk kapch mana nëyëk.